Ọkpa oje lọhi gbo, olọhi apọle nẹhi, alọkpa je apọle kọlọ le gbabahi, alọkpaje nege nunwalu ge wa lẹ nachohim ma, unwalu koyibo unwalu kọkpa ga, noga tọtem ma alọkpa je oko woche no jọkpan wapọnu ogelohi nẹti, alọkpa je ọdaduma go ga nochika olunwalua alọka oteyipee, olọhi neti kapọlẹ alọkpaje oche duma tga nmegadudoma ichichi pi tle ga gbo chachọlọ ẹcham ma, alọkpa je alije lẹ ọbọan, nlọkpa je olọli nẹli oda alẹwa nachọlọ chika nachọlọ ilem-ma alọkpa je uwa ge lẹ, ochẹduma iga nmefaduma pili kanọ gega chachọluwọ ẹchan, alọkpa je olọli nẹhi, ọkpa oje lo̱di nmẹgeyi wa eyọyi dọkpa je ẹgẹ nya achẹ nmẹyeyi wa eyọyi dọka achẹ olọkpa, ohi ipuolẹ nẹlu amọchẹ dodu otọkpan, bẹti alọkpaje olọhi nẹhi, okpa oje olo̱di apu ọlẹ nẹhi.